ki̱ fuye, nagang ki̱fwiye nge nubu ki̱n twan kulin, nubu duran tu kulin, nubu ki̱ duran ti dur kanan ki̱le nanange ka kulin ki̱nin dute, ko da dutuki ye yire, ka ni more kufwiye nge ni duradu ki̱ kadu ng kwan mwe yi kwan twen nan kan nubu ki̱ ma nanang ki̱nin ki̱fwiyennu.